Ñy tombo-tsoa mmm fampiasa ñy fihinana aminy ñy hazo kely natao hitanjaha sakafo mba tsy ho latsa-datsaky, ñy fampiasa ñy sotro <shushes> rovitse noho ñy meso :sotro rovitse natao hitanjana hany, manahaky teña mihinan-kena reñy, ñy meso natao handiliha hena aminy ñy finga a.